Niŋ a ye a muta. donku i ka a muta i la ňiŋ bulukondiŋ fuloolu le la. doolu se a muta dulaa jaŋ ke. komiŋ doolu se a muta dulaa sutuŋ ke, komiŋ doolu se bula bulukonodiŋ woronko fuloolu teema, aperee